Foori mandi kurbe piliji sheran shik, foori mandi kurbe ar pilko sheran shikum elengku ni shinne ƙaƙƙo kijimoi kindi awalam kindi warji ƙa ɓure ƙa shaabi ɓaaji kurbe ma ƙam ta shaakima ƙan ammulyan ti shaakima ta minama ko ɗiiji an fokna kurɓe maƙam ƙara shadani ken pillun wei ƙan muni ti mandi kara shudu kurɓenmo ƙan munun ƙunƙu mandi ta shinani ƙan ƙujam ƙama shaɗuƙo kurbemo ƙan munun ta pilun we inbun foƙ roccoju ƙa shauƙo shinu ma kponƙo ko diimini ti ƙoƙƙo weshire tayi shene daƙam ninya minjire shinƙe yiƙon shautaumo ar induƙom kpar ta ɗiyan ta yimmuƙo ti foƙ rocconi shanƙe ninya shin wala mandi we ,bilang shine ƙaƙƙo kurbe mandi palang aryu ar piillo we mur foƙ rocconom shine mandi planag'i ta iya yu muro ƙoya rashi lafiya ninya ma bang'um kurɓe ta iya waron ninya minjire fudu ƙro wurin nmunun piɗa minjire yamba ma liƙon shira ta foɗan pida minjire mawu shanne wu shadu ninyai kurɓemo ar ƙaabani sha ninyan mu ƙar ƙoovonum ɓanumo kurɓe muro aicci kurɓem we shine pennu shine ar iya ƙaabani.